<hesitation> gne ofagne chambre zany e zany trano fatoria amty any fatorigne vahiny zany da arakarakign'atsaragne chambre sy faragne lafo da <hesitation> dimy aly eo faragne lafo fa gne faragne mora misy aty amigne ray aly dimarivo sy ray aly.